أول شى بتلبس الحذاء ، بعدين بتسوى عقدة صغيرة بالرباط تبعوا ،بحيث إنه يكون مناسب على قياس رجلك أهم شى موبضاغط عليها أو إنه مرخى بالمرة من عليها ، ظبط مقاس رجلك وتسوى عقدة ، وتسوى بعدها هذا الشكل اللى بيحكوله ربطة صغيرة بس.